Seve ën camin a fe üna nuova grafica për cust dizegn, cust prugèt? Al e propi bela e pensu chë le persun-e, ch'a piazërà a le persun-e chë volu cë- che volu caté cust prugèt për lur sucietà